Inche, ase e- ege- etugo ng'anchete mono, na eng'ombe. Egento egetang'ani ng'ancherete engombe, <hesitation> eche eng'ombe ya okokama, ekogonkonya kwanyora chimori, kwanyora amabere, amabere aya, nabo okoira oroserie echae, orosie amarurana, gose, kwaonia, kwanyora chibesa, erinde eng'ombe kwanyegorera endagera, yaeragerie, eeh. Egento ng'anchete naende nabo egokina, mwanyenya ekero mobwate ebigeni iga, mwakora ki? Mwaragereria abageni. Egento naende ng'anchete mono, naaro na eeri, nonya na eeri na engiya ere, eeri mono mono nachio okonyora chikoirwa mogondo chiarema. Rika ogochaka korigia abanto ng'a morwe chikondo morema ka obwate chieeri ibere na obokombe boriaa bwabo, nabo okorema omogonda eeka okore, eeh, konyeragereretie buya, okore. Naenda eng'ombe ngokoa ere omokia bwa okorema, omanyete, togotuga ng'ombe bosa igo ng'a gwatugire eng'ombe ng'a ase ase engencho niga ere eng'ombe, onyebeke amaridadi omochie. Goika okong'e, okore ki? Koorema osimeke chisiaga, naende eng'ombe nkokoere omokia bwa okorigia, nabo okoboka mambia, omanyete eng'ombe na egere oboke maambia ochie gotwa chisiaga, omanyete omonto otabwati ng'ombe narara nabo akorara aboke chinsa inye. Lakini aye obwate eng'ombe mpaka oboke ikomi na ibere maambia, okame, osombe esike, eng'ombe nkokokonya ere esike koira mogondo, kwasimekera ching'eni aria chinsiaga chiri chiabo ogotwa, kwakora ki? Kwabeka ororo chianyora chiakinire bwango yaerageria. Naende eng'ombe, egokoa omokia bwo okoboka maambia, nabo okoeta nonya na amakori gotara, ogotara amakori kogorigia obonyansi. Kogoichoria egunia, yaigotire omanyete, kogotwa na chinsiaga. Eng'ombe na engiya inche nero ase inche ng'anchete enkonye amabere, nkonkonya ere chibesa na bono buna ntware, nyoore eng'ombe, enyore emori entang'ani, ase omwaka, enyore emori eyende aso omwaka onde, omanyete abwo tingochandeka, koakana besa chia sukuru. Abwo e ngoakana esukuru, ntimoke, nimanyete ng'a nakorire. Eng'ombe ero ne engiya, nabo ekogera ogenderere atambe, ning'anchete eng'ombe, eng'ombe nero ng'anchete mono.